हाँ बहुत से जनावरन में नष्ट होन के शरीर के अंगन को फिर से बनन के असाधारण क्षमता होत है। उदाहरण के लिए छिपकलियाँ अपनी कती हुई पूँछन को फिर से उगाए सकत हैं। समुद्री तारे स्टारफ़िश अपने खोए हुए हाथन को पनुहा विकसित कर सकत हैं। और अरकेटिक सालामैंडर जैसे ऑक्टोपस तो यही तक की अपने अंग रीड और हड्डी और यही तक की हृदय के हिस्सों को भी पुनः बना सकत हैं। इस पुनर्जनन क्षमतन के कारण एन जीवन के शरीर में मौजूद विशेष स्टेम कोशिकाएँ और जीन होत हैं। जो नष्ट हुए उत्तकान की नई कोशिकाएँ में बदलन में मदद करत हैं। यह क्षमता उनके विकास और पर्यावरणीय आवश्यकताओं से जुड़े रहन की होत हैं। उदाहरण के लय छिपकलियाँ अपनी पूँछ गिराकर शिकारियन से बचन की क्षमता होत हैं। और बाद में उन्हें पुनः विकसित कर लेत हैं। एसी तरह समुद्री तारे अपने खोए हुए हाथन के हिस्सों के दोबारा उगा सकत हैं। और अपनी कार्य क्षमता बनाए रखत हैं। पर ज्ञानिकन को मननो है कि यह गुण एन जीवन के लंबे समय से चल रहे हैं, विकासात्मक अनुकूलन को परिणाम है। जो उन्हें अपनी प्रजाति को जीवित रखन के लय मदद करत हैं।